Ovandu kumbihorerako momwinyo mevara kavengi kako, omutenga tenga etjetja o papa wandje pehuri ongwae tjimetja eye mena kutja eye omundu nguu eye omuni kena ngaro yokutja eye maso kuu maso kuzuva komundu warwe poo maso kuu maso kwira kehi yomazeva womundu warwe nu omazeva noho ngakauta okumundereka poo okumuu okuvanga okumupitisa mongaro poo mwano mbo, okutja eye omuni werizuvisa kutja otjina tjimaenene okungura nomakeye poo tjimaenene okuripura poo tjimaenene okungurisa ouruviwe kena kanaa tjimuuru katjina kumutaara omundu nao otjina tjimwe tjimbahorera kuye, okutja noho eye wendjiraera rora urore rukwao omana okurora poo umbu ohama rora uriri ngandu otjina tjitjekuraere kutja nai tjiri itji tje tjarire otjinene poo tja tja katje waroro tjiri kona mwano warwe okurora nu indi noho tjiuhina mwano warwe `okurora twapehi kapahe ounongo kwarwe kakapure kwarwe poo omundu nao wendjikurisa nao wendjihonga nao pura parwe poo yazema ounongo, okutja eye wendjihonga kutja nai oumbu ohama endjihongo kuja nai tjimoenene okurihonga otjina rihonga kutja okana okatiti ` Kumwenene okurihonga kutja okupaturura okarana nokupata poo kutja oskole tjiri yakatjiri ndjimaiyenene okukuhonga ozombura ine poo kutja nandae ozo ozo imbi ovina mbi hitwa omyeze hamboumwe mbi mavekuhongo nandae oo ona oviungura mbio vyokungura momurungu omurungu ozongarema poo ponao ngamwa avihe mbio uriri poo kutuna otjina po ngamwa atjihe tjo po ngamwa apehe puuri kondjisa okukamburapo tjina ootjina tjendjihonga eye, okutja otjina tji mbitwaerera tjinene mena kutja nai omundu uyenena okupewa otjina okungura otemwa kutja meutirepi ozemburuka kutja nai kwaza rihonga apehe pumwenene nu indi tjawa nandae mopura kwingo mundu ngumaungura uriri opura opura rukwao nganda ozuu okutja ootjina tjimwe tjimbiungurisa nai momwinyo wandje, otjina tjarwe omundu warwe tjendjihonga o mama wandje eye wendjiotjina tjimbihorera kuye omuretima tjiri tjiri motokwa mouye mbwi kara nomuretima kara nomutima mbu mbumauyenene okuundja mbumauyenene okuzuvira omundu warwe kutja nai hapo omundu tjimatjiti ongar ndji handje owina po ngaro yae kara no no nokwisira noho ootjina tjinene mena kutja nai mbino ngaro ngukutu mara mena kutja mba mbahorera ku mama wandje katiti uka ukara ozuvire omundu nganda oizire otja ii peri nawa imbazuu kutja watjiti nao mbekwisire mbazako konango. Otjina tjarwe eeye tjendjihonga womba okuhungira aruhe airire ove ape oyamba oove nandarire kona tjina motjiwa ngunda oove uriri aruhe womba okuhungira utare noho usasaneke kutja oo omundu ngwi uripura nai oo oo ozondungeze ze zemuraera nao, opuwo otoora ozako oirimwe tjimekutaranao tjimotoora oiri yoye okuhungira eyemakanandarasi aa aa ingwi mutu aaa indo zondunge azehe mutu kenazo mara handje ove werihongo tjina poo wahorere motjina poo watara kutja nai omundu mgwi nangwari eye tjimahingire onai re. Okutja otjina tjarwe omundu warwe ngwendjihonga ongundwandje onene, eye wendjihonga kutja nai poo wendjizuvisa kutja nai otjina atjihe tjikara noiri yatjo uriri andi wavanga poo kovangere uriri andi movanga okutupuka uriri tjiheri otjina oiri ndjo nu kairi yatjo uriri okutja ngunda urimbo mofosa kutja tjikare moiri ndjo nu oo ka ookana tjii kwarwe uriri movaza okungura ovina ovivi mbimavii zundaka mena kutja oo movanga kutja tjiungurirwe moiri ndjo uriri, okutja katiti nandae tjimokokozora ozombaze nu handje kaove otjina omuni movanga kutja nai tji tjiungurwe moii yatjo tjimaiso kungurwa uriri poo tji otjina oiri yatjo tjiyaenene otjo tjini matjinyotoroka uriri ovandu imbo vetatu mbo oovina ovinene toho mbuu Mbivendjihonga nu mbi mbiungurisa nai ngandu kunai noho, oiri imwe okurizuvisa kutja nai moundju otara kwamba otjina tjimwe tjarwe uriri itji mberihonga omuni mouye o oo ove omwinyo woye ohupu otja komwinyo womundu warwe kawene vemwe kamwatjangwa tjimwe uriri kanaa mwa mwasamendwa omwano umwe uriri omundu auhe uriri komaandero weyuva uriri makapurwa imbio vye uriri ingo warjwe apurwa ovye okutja indi tjiwaenene okurizuvisa nao kutja nandae moenene ohaama otja ekura randje rino zondjiwo rinozohauto ove konayo ingunda nu handje imbio vyoye kaviyaenena okuya moiri ndjo uriri indi tjivyaenene noho maviya avikara orure andae imbio vyomundu ngwina aviya tjivyaanda vyaanda tjivyakara orure vyakara orure mara handje omundu ngo eye inde mbondore ratjangwa nao indo roye oro ratjangwa owanowe kawene ovandu vemwe uriri nandae wahaa kurora pupetapi uriri nandae wahaa kusasaneka nandae kunovatena kwe uriri andae kutja ombindu imwe ndjiri mwene nu kawene ovandu vemwe uriri kamwatjangwa kumwe kaparukaze uriri sorry.